पेन् औथनै सेइन् ब जि औथनै सेइन् <hesitation> क द्जिप्पर् ह न जि क इन्ग्लिस् हौ। भिअ <hesitation> जि क च्रोस्स् चोलुम्न् यु त्सैअ। भिअ <hesitation> हौ मुन्नि सैतिन्ग् ब मेतल् त्सैअ। भिअ मेतल् नि गेजे रौ सेइन् हन त्सैअ। <hesitation> भिअ सेइन् क <hesitation> सेन गजो तिन र गाहिरिन् कुस्लै त्सैअ। भिअ क हौ मुन्नि सिन् ब लोग न ने। जेब्ल कत त्स कलम् न बन् हज। त्सैअ बबु ब तैक्। भिअ मुन्से मुन्से गोरि च्रोस्स् कलम् न ने। <hesitation> मरितिअ। <hesitation> मुन्नि सैतिन्ग् प्रए ब। भिअ तिन द्जिप्पर् <hesitation> हौ नि मौअ। भिअ जेकेत् अरु पेन् नि मौअ हौ। <hesitation> पेन् पोकेत् सेबलौ। कम्पै त्सैन् पोकेत् हौ। युस् कलम् <hesitation> ह। द्जिप्पर् क च्रोस्स् कलम् न गै। युसि तु युस् त्सैअ।